Laral maaji e woodi ɓelle ɗuuɗɗe soosey, ngam teddal ɓelle gonɗe to laral maaji hewtii - keewtii senndere sappanɗe nayi ɗum teddal maaji, ngam boo non ndenɗon ɓellere nde laral ka ndi kayre wallitata.